Maro be ai aretigny possible mahazo kivà kara aminay agny zao matetiky ai aa ôhatra oe romitry le kivà aa izany oe vo maita olo izy ai tonga de masiaka be tia agnekitry ano reny de anao aminjay a ko taritaraiky ake tonga de kikerigny any de zai. de ankôhatranzai ani ko aa aretiny kivà o misy viky de ankoatranzai ko le hoditranjare avivaine teo ai le ratsy be kara solasola tsy aignao passe regny de ndraika koa le <hesitation> malailay ôhatra kivà aretingy koa zani misy parasy de zai.